اذا كان على الاختيار بين العمل خمسة ايام في الاسبوع لمدة سلاسة ساعات او يوم واحد كل اسبوع لمدة خمستاشر ساعة، ساختار العمل خمسة ايام في الاسبوع لمدة سلاس ساعات، والسبب في ذلك هو ان العمل لفترات اقصر يوميا يوفر لي مزيدا من الوقت للراحة والاستمتاع بالاشياء-بالانشطة الاخرى، بما يمكنني من الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة، بالاضافة الى لذلك سيكون من الاسهل ادارة ضغوطات العمل عندما يتم توزيعها على مدى الاسبوع بدلا من التركيز في يوم واحد، كذلك العمل لفترات قصيرة يمكن ان يحسن من انتاجاتي ويجعلني اشعر بالتجدد كاليوم بدلا من الشعور بالارهاق الذي قد يحدس عن العمل لفترة طويلة في يوم واحد.